إذا كنت تقصد وظيفة. يمكن أكون جيد فيها, فبالتأكيد بتكون مجال تقديم المعلومات والمساعدة, ف <hesitation> يمكنني المساعدة بشكل جيد فيها, كذلك تقديم المشورة بشكل فعال, وفي عدة مجالات يمكن إني أكتشف إني أستطيع المساعدة فيها.